פִוַחַד נַהָאר וַחַד הַקֻּטָּה פְדוּלִיָּה לְקַאת וַחַד הַקְּלַדָה סִיחְרִיָּה, קַאנְת קִתְלַמַע בְּחוּד הַדַּוּ גְּרִיב תַחְת שְׁגַ'רָה קְדִימָה, פַאש לְבְסְתְּהָ בְּדָא קִתְחַס בַּלְקְּלַדָה קִתְנַבַּד, וּפַגְ'אַה קִדְרַת תִפְהַם כֻּּלְּש הַהֲדְרָה דִיַּל הַבַּשַר, דַאבָּא הַדֶּא הַקֻּטָּה הַזְדַכִּיָּה עַנְדְהָא קֻוַّة חַארִקָה בַּאש תִסְמַע אֻסְרַאר הַעָלַם.